<hesitation> Kôfa agnano lasopy tsotsotra zegny, afaka mividy légume vôtetiky regny fô ohatra hoe pomme de terre, karoty e <hesitation> poireau ô de alaigny zegny karanigny hely tongolo asiagna menaka hely e de karanigny tongolo e de avakeo avarigny antegna akao môkany légume regny miaraka vary de atao miendiendy tsara de avake idinagna rano tsihelihely de ambela miketriky tsara igny izy tegna mety tafaboaka tsara le- le lasopy.